Perimet organike kushtojnë ma shumë për shkak se metodat me t'cilat prodhohen janë ma t'shtrejta. Ato shpesh edhe vlersohen për faktin që nuk kanë pesticide. Tash nëse kjo osht prioritet për ty, athere ja vlen me i ble kto perime organike, po nëse don me kursy buxhet, perimet joorganike që lahen mirë munden edhe me konë ni zgjidjhje e mirë edhe e shëndetshme.